﻿Kua gringoreta jeta, Estados Unidos, añete oime ko aipo jeta kiri jaereta uasa, jare kirei kua teta ojo vaera hasta kua añae momento kurai oivaera, mopeti tetaguasu imbaepoeregue, oikokatu gue opaete jokope ikirei ojova, erei oime jaereta ipueretako aipo jeta mbae mbuavai gureko japerupi jae jukurei jaereta <hesitation> oyapokavi yogura yogura hasta kua momento ikavi oi vaera, historia yaikua vaera se mabeti aikua.